Karazagna lapoaly zô a dia paregna, dia io zô an sady azo agnendasana raha aby si, na lapoaly io a na paregna. Dia kaserôl io ndrekany an dia miy bôl a dia misy a sopiera dia io a mety agnatovana vary aby si, vary fognosina na vary ef masaka dia atô ambony latabatra akeo, dia mety aby si.